මම ඇත්තටම සංගීතයට ගොඩක් ප්‍රිය කරන කෙනෙක්. ඒක නිසා මම ප්‍රසංග බලන්න යන්න තමයි කැමති <hesitation> ක්‍රීඩාවක් <hesitation> බලන්න යන <hesitation> වට වඩා. මොකද <hesitation> මං හිතනවා එකිනෙකාගේ තියෙන ආශාවන් වෙනස්නේ නේද? ඉතින් <hesitation> ප්‍රසංග වලට ඇත්තටම <hesitation> ගොඩක් දුරට නිතරම යන්න බැරි වුණත් <hesitation> මම <hesitation> වෙලාව ලැබෙන වෙලාවට <hesitation> ගොඩක් <hesitation> ආසයි ප්‍රසංගයක් බලන්න යන්න. අපි ආස ගායක ගායිකාවෝ ඉන්නවා. ඒ වගේ අයගේ ප්‍රසංග තියෙද්දි <hesitation> ඒවා ගිහිල්ල නරඹලා <hesitation> ඔවුන් සමඟ පුළුවන් නම් කතා කරන්ඩ අවස්ථාව ලැබුණොත් කතා කරලා <hesitation> ඒ කාලය ගෙවල එන්න ඇත්තටම මම කැමතියි. මං අනික හිතනවා ප්‍රසංගයකට ගියහම ඒ කාලය අපිට <hesitation> වෙන දේවල් හිතන්න <hesitation> වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ <hesitation> කාර්යබහුල ජීවිත ගැන ගොඩක් <hesitation> සන්සුන් බවක් <hesitation> හිතට සහනයක් <hesitation> ඒ සංගීතයට සවන් දීම තුළින් අපිට ලැබෙනවා කියලා <hesitation> මම හිතනවා. ඉතින් <hesitation> ගොඩක් දුරට <hesitation> අවස්ථාව ලැබෙන වෙලාවක <hesitation> ප්‍රසංගයකට ගිහිල්ලා <hesitation> සංගීතයට <hesitation> ගීත වලට <hesitation> ඇහුම් කන් දීලා ඒව රස විඳින්න තමයි <hesitation> මම <hesitation> ගොඩක් කැමති.